Nyachineni ininen chinina isa gudio jaba sun won dibiaf hintumietuu yani won alencha ta ak foni fa ak binesa fa hoinin qabetet wontun yani hialenchanii malin alanchet lilla haraka dadanfete nyata dub ilkan ama chinina isa jaba sun chinina isa sun hoalencha sunif isqarqartii sunif akan il won akasi sun itkannani chinina hama gugurdasun qabaa.